कुकुर पालदा कई कि कुकुर वफ़ादार हो, साथक साथवद भी अच्छा हुन। सो धर्के कि सुरक्षा भी करो। कुकुर दोदो भागो जिसे अमारी कसरत भी हो। यह आमुक फायदा दो कुकुर और लोगु से आमुक बात कर्नो का मोका दो इसलिए कुकुर आऊ पालदा।